Dinamarka pegua reta kuareta jaema guɨnoi jaeko estilo de vida jikgue jei supeva jaereta ma guɨnoi jaeko convivencia mopetiramiño erei jaereta, erei jaeretavi ma oyapo teatro jare ajereta ma ome ipuere vaera jaereta jeko ma omomae jokua nunga rupi yaeta ndipo supe